ह्युमिडिफायर वाऱ्यांउडुकाचे वाफ गलता कि वाऱ्याची ह्यूमिडिटी वाडपाक। ह्युमिडिफायर खूप भासेचे अशुंग शेकता। अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर अस्तात, जेथून स्पीकर जाशे अस्तात। हेजे रुदिक अस्तां, जेन्ना ह्येला चालू करता तेन्ना उदिक वैर साकेल जात। अशे थोड़े थोड़े उडकाचे थेमे वाऱ्यांउडता। ह्येतून चाड आवज जायना वापारपाक। स्टीम ह्युमिडिफायर असता जे उदिक गरम करता कि तेजीं वाफ जावु। ही वाफ वाऱ्यां भरता। एवापोरेटिव ह्युमिडिफायर असता जिथून कोपडो असता जेका उदिक असता। हेजा वैर फॅन वारो मारता, अशे वाऱ्यांउडुकाचे थेमे भरता। ह्युमिडिफायर वापरल्यार आमचे कांत सुखना, सास घेवपाक बारें पडता। थोडयांग तारों सुद्दा बारो दीस्ता। जर लकडाचे कीडें आसा तर ह्यूमिडिटी वाडल्यार तिंकां क्रैक कमी येता।